மலைகள் மென்மையான உயரம், முன்னோக்கு மற்றும் சுற்றியுள்ள நிலப்பரப்புடனான இணைப்பு ஆகியவற்றின் உணர்வைத் தூண்டுகின்றன. நினைவுக்கு வருவது இங்கே. உயரத்தில் மென்மையான உயர்வு மலைகளைப் போலல்லாமல், மலைகள் அவற்றின் ஒப்பீட்டளவில் மென்மையான சரிவுகள் மற்றும் குறைந்த உயரத்தால் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. அவை குறைந்த. கடினமான ஏறுதல் மற்றும் உயர்ந்த நிலத்திற்கு அணுகக்கூடிய இணைப்பை வழங்குகின்றன. காட்சிகள் மற்றும் முன்னோக்குகள் அவை மலைகளைப் போல உயரமாக இல்லாவிட்டாலும், மலைகள் பெரும்பாலும் சுற்றியுள்ள பகுதியின் சிறந்த காட்சிகளை வழங்குகின்றன, இது நிலப்பரப்பில் பரந்த. கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது. உருளும் நிலப்பரப்புகள்: மலைகள் பெரும்பாலும் உருளும் நிலப்பரப்புகளை உருவாக்குகின்றன, நிலப்பரப்பில் அமைப்பு மற்றும் பல்வேறு வகைகளைச் சேர்க்கின்றன. அவர்கள் அழகான காட்சிகள். மற்றும் கண்ணுக்கினிய இயக்கிகளை உருவாக்க முடியும்.